Kua belgica, jëräkuavi, oïmesa jaereta oyemboïnguevi, ñorärö rupi, jokoropi oïmeko aipo ouvi supereta yarakaua vaera, jare jukuraï añavë rupi yaikua vaera kua tëtä oiko rämi